Boyiiji ina njogii darde no feewi e njuɓɓudi potal renndo no feewi. To ɗe nguuri to, ko ɗi mdadata ko, di mballa ɗum en <hesitation> pota. Kuɗeeli e leɗɗe fof, feewa ngarta.